Ah jna ni kuu taka ñayivi nda neva'a refri <hesitation> or, te nda <hesitation> ya já nda xi'ii taka ni kuu comida, na kue'e ye kú kuita, ya já nda naxi'ii ndute naá, na kuu ko va'a, na <hesitation> na xiko, lujua ni kuu.